komiði sæl við ætlum að ræða mál dagsins lögbannið sem þrotabú Glitnis fór fram á að sett yrði á

Stundarinnar og Reykjavík Media í gær umfjöllunin snéri að viðskiptum forsætisráðherra sem unnin var uppúr gögnum sem fjölmiðlarnir tveir hafa undir höndum lögbannið hefur verið harðlega gagnrýnt í dag og lögmaður og forsvarsmenn þrotabús Glitnis vildu ekki veita viðtal vegna málsins en til að ræða þetta eru komin Sigríður Rut Júlíusdóttir lögmaður Stundarinnar og

Hjálmar Jónsson formaður Blaðamannafélagsins og Eiríkur Jónsson prófessor við lagadeild Háskóla Íslands velkomin öll sömul takk ef við byrjum á þér Sigríður við fréttum af þessu lögbanni á

og Reykjavík Media seinni partinn í gær sem var alveg fyrirvaralaus og fulltrúi sýslumanns og lögmaður Glitnis komu þarna inn

á skrifstofu Stundarinnar og fóru fram á lögbann þið vissuð ekkert af þessari nei okkur gafst ekki tóm til að koma neinum athugasemdum að eða skila greinargerð eða neitt slíkt eða hafa uppi andmæli yfir höfuð þetta var bara fyrirvaralaust þeir mættu inn á skrifstofurnar og ég vil nú gagnrýna það ég tel ekki að það hafi verið tilefni til þess að fara eftir þeirri undanþágu sem þó er til staðar í lögum ég tel að þetta mál heyri ekki undir þá undanþágu og

yfirgengilegt í rauninni það er að af því að er þetta algengt að svona

ekki samkvæmt minni reynslu sem ég tel að séu ekki í þessu máli mín reynsla af svona málum er sú að það er boðað í fyrirtöku í

fer fram með ákveðnum fyrirvara og aðilum gefst tóm til að kalla á sína lögmenn og mæta á skrifstofur sýslumanns og fara

ákveðið samtal sem þarna gafst ekki færi til að gera þú ert líka ósammála því að sýslumaður hafi yfir höfð samþykkt að fara í þessa aðgerð

hafi samþykkt að fara í þessa aðgerð þarna í rauninni get ég ekki svarað því sko en hvað telurðu að

hafi verið sem gaf tilefni til þess er fréttaflutningur Stundarinnar af þessum málum á eitthvað gráu svæði ég er ósammála því þær fréttir sem þegar hafa birst um þann aðila sem

erindi til almennings og

þá upplýsingaveitu eða tjáningu það er ekkert sem bendir til þess að umbjóðendur mínir hvort

eða það sé yfirvofandi

sem brjóti gegn rétti Glitnis

það er ekkert sem bendir til slíks

er engin slík athöfn byrjuð eða yfirvofandi sérstaklega ekki á slíkum grundvelli sem lýst er í þessari lögbannsbeiðni þar sem er talað um einhverjar þúsundir einstaklinga það er ekkert sem bendir til þess að slík umfjöllun sé hafin eða að hefjast langt gengið hvað segir þú Eiríkur var var var nauðsynlegt að fara fram á lögbann eða hefði Glitnir

og látið það fara sinn

auðvitað fylgst með þessari umræðu í dag og

kannski rétt að taka það fram að maður

sé ritskoðun á ferðinni og stjórnarskráin bannar ritskoðun en lögbann á ekki undir það ákvæði þannig að þetta

leið til þess að vernda hagsmuni sem snerta friðhelgi einkalífs en þegar um takmörkun á tjáningu er að ræða þá þarf að uppfylla skilyrði

fyrir takmörkun á tjáningarfrelsi en þarna er blaðamönnum haldið

í heila viku þar til þeir fá í raun og veru lögbannið staðfest í héraðsdómi ef það fæst ekki staðfest hvað gerist þá

eina viku nú hefur gerðarbeiðandi eina viku til að höfða staðfestingarmál lengri tíma já en er þá lögbann sem gildir allan tímann já á meðan málið er fyrir dómstólum til staðfestingar á lögbanninu þá er lögbannið í gildi það hefur verið lagt á og það er

og má þá ekki skilja það sem svo að þeir fari fram á lögbann til að kaupa sér lengri tíma þetta tekur sinn tíma í kerfinu

brjóta á réttindum sínum þá já

þá eigi þeir ekki þau réttindi sem þeir eru að halda fram ég tel að lögbannið eigi ekki stoð og ég tel

rangt að það hafi verið lagt á og ég

að það sé röng lögfræðileg niðurstaða en það er bara mín skoðun ef sýslumaður hefði til dæmis hafnað þeirra beiðni hvernig hefði málið farið þá þá er kæruheimild til staðar í lögum þá hefði ekkert lögbann verið lagt á en gerðarbeiðendur hefðu þá haft heimild í lögum til að kæra þá ákvörðun til dómstóla og þegar

þegar um er að ræða lögbann á tjáningu þá er miklu eðlilegra og þegar um er að ræða fjölmiðil sem ber skyldu gagnvart almenningi að upplýsa almenning þá er miklu eðlilegra að dómstólar komi að endurskoðun á því mati sem fer fram inn á ritstjórnarskrifstofunni heldur en að sýslumaður geri það sem er ekki hluti af dómsvaldinu þannig að það er mín skoðun að það hefði verið heppilegra

sýslumaður hefði ekki heimilað þetta lögbann bara upp á réttaröryggið að gera því þá hefðum við fengið endurskoðun frá dómstólum þeirri niðurstöðu og skoðun frá

dómurum um hvort að þarna væru skilyrði fyrir lögbanni uppfyllt eða ekki en í þessu tilviku er það ekki sko

rann eiginlega út í sandinn

hálftíma áður en lögbannið var sett á var Stöð tvö með sömu frétt þannig að í raun og veru voru þessar upplýsingar birtar og svo tóku aðrir netmiðlar við hvernig horfir þetta mál við þér í samanburði við það mál ég held að það sem skipti máli í efnum er það að þessar upplýsingar eru fyrir hendi inni á Stundinni og Reykjavík Media þar sem lögbannið var sett þegar Kaupþingsmálið var uppi þá voru upplýsingarnar miklu víðar

fleiri fjölmiðlar sem voru undir en bara RÚV

tilgangslaust að leggja lögbann á RÚV þegar upplýsingarnar voru birtar annars staðar og þá veltir maður

eru bara nokkrir fjölmiðlar á Íslandi við megum alveg búast við því

Kjarnanum á morgun upp úr þessum gögnum jafnvel hér það er ekki lögbann á neinum nema þeim tveimur er þá lögbann ekki orðið frekar úrelt aðgerð

uppfylla skilyrði um þú veist lög það þarf að vera gert með lögum og það þarf að vera réttmætt markmið og svo þarf að vera nauðsyn í lýðræðislegu þjóðfélagi til að takmarka

þúsunda viðskiptavina eins og sagt er þá er samt í leiðinni verið að takmarka til dæmis alfarið umfjöllun um málefni forsætisráðherra sem byggjast á þessum gögnum þannig að það er gengið rosalega langt og og það kannski kemur en ég ræddi við Glitnismenn í dag og þeir óttast það að þeir kunni að vera skaðabótaskyldir gagnvart þessum þúsundum viðskiptavina sem eru í þessum gögnum hversu viðkvæmar eru skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem er uppfull af þeim og

skuldastöðu og alls konar hlutabréfum og öðru hversu viðkvæmar eru þessar upplýsingar sko

í langan fyrirlestur um það en það er í reynd margt óljóst

akkúrat af hvaða marki þessi bankaleynd sem er tryggð í almennum lögum venjulegum lögum frá Alþingi af hvaða marki hún er stjórnarskrárvarin ef svo má segja af hvaða marki eiga menn rétt samkvæmt stjórnarskránni að það ríki leynd

um þeirra

alls ekkert augljóst að stjórnarskráin veiti þeim að það sé rík vernd hvað það varðar ég meina friðhelgi einkalífs kjarninn þar eru auðvitað heilsufarsupplýsingar og svona álíka viðkvæmar

já það teljast viðkvæmar upplýsingar já það er kjarni verndarinnar af hvaða marki er er verndað en varðandi þessa bankaleynd fréttaflutningur Stundarinnar hefur bara verið í raun

um viðskipti forsætisráðherrans fyrir og eftir hrun föður hans og bróður við vorum með Panama málið í fyrra sem tengdist fyrrverandi forsætisráðherra við vorum með fréttir þar sem ökuskírteinið viðkomandi var birt aldrei var talað um lögbann af hverju núna og af hverju er þetta mál eitthvað öðruvísi mér finnst það í raun og veru óskiljanlegt ég held að það sé einmitt kjarni málsins þessir þúsundir einstaklinga sem talað er um hafa þeir kvartað hafa verið birtar fréttir um þá þannig að í því ljósi og

sem er auðvitað háalvarlegt mál er að fara inn á ritstjórnarskrifstofu og stoppi umfjöllun í í nútíma íslensku lýðræðissamfélagi

í aðdraganda hrunsins hrunið og eftirmáli þess og hvernig við upplifðum baneitrað viðskipta og stjórnmála í aðdraganda þess í því samhengi er

mál og á ekki að líða það

með einum né neinum hætti það má alveg bæta því við að í rannsóknarskýrslu Alþingis allar þessar þúsundir síðna staðfestir að þessi umfjöllun þessi tegund af umfjöllun hún á erindi til almennings og það má bæta

einstaklingum sem um ræðir það getur verið mismunandi reglur sem gilda um friðhelgi mismunandi einstaklinga vegna þess að þegar þú ert opinber persóna þá getur vel verið að það sé heimilt að greina frá hlutum eins og fjármálum af ýmsum ástæðum og það er bara liður í þessu mati á hvað það er sem á erindi til almennings og það er ekki hægt að taka meintan

út og segja ég ætla sem fulltrúi sýslumanns að ákveða það

að vera í þessum gögnum þá séu þau öll off

það er ekki ákvörðun sem tilheyrir sýslumanninum að taka það er ákvörðun sem á heima inn á ritstjórnarskrifstofu og síðan verður

ekki hjá sýslumanni

að þar verður að gera sérstaklega ríkar kröfur til slíkra inngripa og þess vegna

þrátt fyrir eins og ég nefndi

að lögbann getur við ákveðnar aðstæður farið fyllilega saman við tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskráarinnar en þetta er afar víðtækt og almenna fyrirkomulagið er auðvitað eðlilegasta eftir að umfjöllun birtist að þá geti þeir sem telja á sig hallað leitað til dómstóla og krafist skaðabóta og ómerkingar og svo framvegis en ekki að það sé verið

þessar ríku kröfur gerðar til takmarkana af þessum toga en hvað tekur við svona örstutt í lokin þá verður höfðað staðfestingarmál eftir helgina já Glitnis HoldCo þar sem tekist verður á um það hvort skilyrði séu til

staðar fyrir þessu lögbanni þannig að það verði staðfest eða ekki og um það mun málið snúast og ég vil að við erum ekki í þessu máli að tala um annars vegar að það vegist á eins og svo oft í þessum tjáningarfrelsismálum að það vegist á friðhelgi

erum við að tala um bankaleynd og tjáningarfrelsi vegna þess að meintra einstaklinga það eru einstaklingarnir ef að einstaklingarnir myndu telja eins og forsætisráðherrann

í þessu tilviki hann er búinn að segja að þetta sé út í hött

sem ég vil líka benda á að eins og aðrir stjórnmálamenn

rannsóknarskýrslu Alþingis þar sem er verið að fjalla um þetta sem málefni sem eigi klárlega erindi til almennings hvernig aðgangur stjórnmálamanna að lánsfé bankanna fyrir hrun

afleiðingar það hafði

það er ofboðslega erfitt að ætla sér að fara sem opinber persóna og stjórnmálamaður fyrir hrun sem var með slíkan aðgang að fara allt í einu

takmarka slíka tjáningu

ég tel að slíkur réttur sé ekki fyrir hendi en hér erum við að tala um bankaleyndina gagnvart tjáningarfrelsi og ég er sammála því sem kom fram í fréttunum ég tel að bankaleyndin eigi ekki við í þessu máli þetta ákvæði í lögum um fjármálafyrirtæki eigi ekki við um blaðamann og það eru til endalaus dómafordæmi meðal annars úr mannréttindadómstól þar sem meðal annars er heimilt að birta gögn sem

eru stolin skattframtöl einstaklinga hafa verið birt það var reyndar meira að segja verið að vega friðhelgina sem er ekki hér við komumst ekki lengra því miður takk fyrir komuna takk

gott kvöld leikritið faðirinn eftir franska leikskáldið

á margan hátt er bygging verksins sem er eitt það besta við þetta verk að þá minnir hún á við vitum ekki hvaða persóna er hvað eða

Kristínu Jóhannesdóttur hefur tekist vel að búa til þessa óþægilegu tilfinningu og skrifast kannski líka á þessa útsjónarsömu leikmynd Stígs Steinþórssonar já já þessi þessi leikmynd er abstrakt

tryllast á sýningunni en með lýsingu verður þetta viðfeldin og góð og fellur vel að allri framsetningu og leikstjórn Kristínar og Kristín hún nær þarna eins og hún hefur gert stundum áður og ein fárra leikstjóra finnst mér á Íslandi hún nær fagurfræðilegum blæ á sýninguna sem fellur einkar vel að hún gerir það með góðum raunsæjum leik sem er þó

ákveðna fjarlægð sem hlátur fylgir oft sem við þurfum til að horfa á svona harmræna sögu já ég kveið dálítið fyrir því að horfa á þetta verk ég viðurkenni það því ég var búinn að lesa þá lýsingu

með Alzheimer og ég ímyndaði mér að þetta gæti orðið óbærilegt verk en svo var alls ekki nei ég er alveg sammála þér ég fór með alveg sömu tilfinningu

eins og í lífinu þegar maður lendir í hremmingum eða harmi kemst maður yfirleitt í gegnum hann með því að geta brosað út í annað

tala um leikhópinn geymum

þarna er Harpa Arnardóttir og Þröstur Leó

þeim takast mér fannst Þresti Leó takast mjög vel upp að leika leika þennan mann þennan mann sem var orðinn kaldur í sambandinu við konuna hann var búinn að fá nóg og dró sig

var ekki tilbúinn til að mæta henni á neinu plani harpa leikur konu eða eða fleiri konur við vitum það ekki alveg nákvæmlega því hver er hver er hvað og hvað er hver í þessari sýningu aðstandanda við umönnun svona sjúklinga hlýtur að vera álagið farið að

já mér fannst hún einum of einlit

af þessum mönnum eða jafnvel föðurnum mér fannst mér fannst hún vera gerð of stjarna sýningarinnar er Eggert Þorleifsson og hann er algerlega frábær já það er eina eina orðið yfir hann ég hef aldrei séð hann svona góðan ég verð að segja það og hann gerir þetta þessi mikli gamanleikari af mikilli alvöru og meira að segja þegar hann er bestu brandarana lætur hann ekki undan

og hann er

hluti sem eru frábærir á hans ferli finnst mér og mér finnst næsta skref að hann fái

þegar hann stendur þarna og í síðustu

kominn inn á stofnunina og og stendur þarna einn eftir umkomulaus þá tekst honum að lýsa því mómenti svo vel að mig langaði að hlaupa upp á svið og faðma hann þetta er ein af þessum sýningum sem hægt er að kalla mannbætandi já